Cɛrɛ cɛrɛ kǝ náa yaa no gurǝ we wǝǝ oturu tɨrɛ wɨ kpii ŋwɨ rɨ kɨnɨŋkǝ ŋ née tiini mɨŋ puuru ŋ fɨ mɨŋ yaa no gurǝ vǝ́ la yaa la lɛ ŋ mɨ fii mǝrǝ we.